Wato dir na ɓe bi ye nga ròt ɓul ɓe nyi ɗo nzin. Nga rot teni gurmɨ nyɨ cɨn nzinɨ ner kɨ duk bi ye nyɨ pò cɨn kɨnɨ kɨɓut. Kaɗang gha cɨn nzinɨ bi ye gha pò gyi kɨnɨ kɨɓut ɗɨ ɓe gha kàt. Pet kɨ kome yɨl ka lò-lok nyi ɓe rot nzin ka, ɓe nga ni ɓe wàk kwa cɨn nzin ɓul. Nga bɨliv a mpì ye lòkaci komèye gha lɨ nzinɨ ɓe nga nyin teni hurm mwa ta gha nyet ɗang dɨm kɨt kɨni ɓe gha ɗo gha me se kɨ oriya kɨni ɓul ɗel kolmɨ. Ɓe ngana po lɨ kɨnɨ aha te, kaɗang bɨ ce ko mu shit nshakɨ, ka tong kɨ rayuwa mɨ nɗin yɨl nyi, ɓe ya kamata, ko mù pin nzin shɨshak. Ko gha pɨn ɓut gha ner kɨ màng kɨ nzinɨ. Mpi ye nga tuna, lokaci ye mun makaranta, ɓe nga se shal makaranta bà nja can kolm mwa nwok tenii shali nɨ lam. Ɗang kɨt karshe kɨni ɓe lokaci, Nga ja gane teni lɨ kɨ nzɨ kolmi ɓe kɨ rit ka ɓe mwa jɨ mwa pɨ shal ngan komeye kɨt ko nga cɨn amfani shɨk, ɓe shal ɗa dɨm te. Ɓe nyin ngan aha tē, te can kɨ kolmi rit ka mpì ye lokaci ye shal lam ka, ɓe nga lɨ nɨ lam. Ɗang lokaci ye mɨna pet ɗi ɓe jɨ lam. Ɓa nga man lailai aha teni bi ye nga li, bi ye nga cɨni ɗo rit ka a ɗang pò la kɨ shi na ɗɨ. Mpì ɗa ɗak-a ɓe ngana pò galgade tè tong nɨng rayuwa, tē wàk ka lɨ nzin ɓul. Lòkaci ce ɓe gha <hesitation> gha kàt lokaci ko gha met bɨ ce ka, ɓe gha can kolm teni ghà nkam ka. To a man ka ɓe a ter ka ɓa a le. Mpì me? Mpì ye gha can kolm. Mpì ɗa ɗak-a ɓe nzini, nyi ɗo kɨ yantar kɨ gurmɨ. Babɨl lɨ aha tē, a lɨ nzinɨ ko nzinɨ nyi ɗo kɨ pɨn pìɓang ngha. Kuma nyi ɗo kɨ pɨn tòng zum ngha, nyi ɗo kɨ pɨn shɨkshang ngha. Rayuwa fa kɨbut ɗi, ɓe kumshe kɨ kɨ nzinɨ gàk. Tò, bi ye nga bɨliv, Kake ɗò teni nenɨ shɨke kɨni mpìteko nyɨ shi yìar nzin mùn. A ma ɗo nyi jɨ jɨ nɗin yɨlɨ ɓe lɨ tē gyi pò shit kɨ yɨàr nzin mùn, kɨ yɨ̀ar pìɓang, ko mu la pò fɨgyi, ko mù cɨn shɨtcɨn fɨgyi shɨ bi ye kòmèye kɨ met kɨ mun dɨr nenɨ kɨt-kɨt kɨ tòng kɨ yɨlɨ. Tòng kɨ yɨlɨ mwa tòng shɨ nzin. A cɨn nzini, ɓe gha ɓe bàr ke gha ɗo ɗa. Ɓe nga pò pɨn kɨ ɗo kàm aha tē, kaɗang rit kɨni, ɓe mù cɨn nzin ner kɨ kome nē mu me cɨn kɨni. Duk bi gha pò cɨn kɨni kɨɓut ɗɨ ɓa ɗen nen butòm. Mpì ye nenɨ nyi ngònzin. A ma ɗò munɨ ya kamata ko mù bàr ngònzin ɓang ner kɨ tòng, ɓe mu jɨ daɗi kɨ tòn kɨ rayuwa.